Karaza zavamagneno fihy: fihigna, aponga, da batery eh, da sy aiko za sy ny piano na anatigny avao koa na magnana kôry fa da izay avao eh fantako.